لا هأكون <hesitation> هأحب إن أكون مش مضطر للأكل تاني لأن الأكل نفسه متعب يعني، <hesitation> والجسم طبعاً بيتبهدل سواء مع نوعية الأكل نفسها أو بعد الأكل <hesitation> أو إن هو لما يجوع وكده، بخلاف النوم نفسه للراحة بس وكده يعني.